बिलैया एक घरपालुवा जनावर हे। बिलैया घरमे रहल मुस्बा, डुकरी पकरके हमके मद्दत करता। बिलैयाके बारेमे कुछ गलत धारणा यी मेलके हैँ। जैसेकि बिलैया डगर कटलेति साइत खराब हुइजिना, रातिक औरेढर आवाज निकरलेति ऐब सताइथे कहना। करिया बिलैया ओहके अशुभ मन्ना। यी सब गलत धारणा हैँ।